உலகில் பிரான்ஸ் மிகப்பெரியது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஐந்து பெரிய கண்டங்களிலும் இறையாண்மை கொண்ட ஒரே நாடு, ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சில், நேட்டோ மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் நிறுவனர்-உறுப்பினராக இருந்த ஒரே நாடு பிரான்ஸ் ஆகும். பூமியில் உள்ள பழமையான நாடுகளில் பிரான்சும் ஐரோப்பாவிலும் மிகுந்த இனரீதியான பல்வேறு நாடுகளில் ஒன்றாகும். இந்த ஆழ்ந்த மற்றும் பரந்த தாக்கங்கள் பிரான்ஸின் பல்வேறு அம்சங்களில் வரலாறு முழுவதும் ஒரு உலகத் தலைவராக இருந்தன, உணவு, தத்துவம், இசை, கலை, திரைப்படம், இலக்கியம் மற்றும் விளையாட்டு ஆகியவை அடங்கும்.